ज्यादातर समय हूको रेवणा में मेरा आता एक उठ होता करा है। जको सुखा में बिना पानी री भुत कम जरूरत पड़ा है। क्यूंकि बिकी नार होया कर है झाकी लंबी होया कर है बू पानी न संग्रहण का रूप में बू आठ दिन का लिया पानी न संग्रहण कर सका है। उन्ना न इंद्र पश्चात ही पानी री जरूरत पड़ा है। उत्त ना में रेगिस्तान को झाज भी खाया करा है। क्यूंकि बिका पग होया कर है जिनका निचा उ चोड़ा होया कर है चोड़ा हुआ इन वास्ता बू रेत में जानना पग रखा तो बिन तिममे बिका पग है रेत री अंदर कौन जाता करा है। और झाज का भाती ऊपर ऊपर पग राखण जहाज का भटाई चल सके है।